Mi in Sciberia comme turista no gh'anieiva, ma se pròprio dovieiva anâghe, cöse me pòrto? Me pòrto quarcösa de cado, di giachê imbottii, de de de cäsette de laña eh di guanti, cöse cöse ghe veu di di de scerpe, sò assæ mi cöse ghe veu.